ദിഫരേം ടാഇഫ അപ ശൂ ഉണ്ഡോ, പണ്ഡാ കേ ലോഗ കൈജൌല ശൂ ഉണ്ഡോ, ഓഫിസ ഉന്ഡോ, കേ ലോഗ സ്പോര്സ ഉണ്ഡോ, അനചാ വേരേടീ വേരേടീ ശൂസ ഉണ്ഡോ। ഫാര്മല ശൂസ ഓഫിസ കു, മധ്മീ ഗു, മീടിംഗ ഗു, ബുക അന്ചീംച പോര ഏഡ़ാപന്ഡു, ലേധര ശൂസ, സൂട പൈന്ട കു ഏഡ़ാപന്ഡു, ബുക ലൂഫര ശൂസ, ഇലിഗേംട ലൂക കോരാ, ബുക സ്പോര്സ, ബല്പര, ജിമ ഗു, ആടോല, രന്നിംഗ ഗു, ജൌഗിംഗ, ഫിടനേസ ഗു, ബുക ട്രേകിംഗ പോര ഏഡ़ാപന്ഡു, സാന്ഡല ലൂഫര പോര ബീച ഗു, ട്രാവല ഗു, ബുക സേമീ ഫാര്മല ലൂക പോര ഏഡ़ാപന്ഡു, സാന്ഡല ലൂഫര പോര ഏഡ़ാപന്ഡു,